إي نعرف نزرع الورد, ونعرف نزرع النباتات, عندي أنا مم- حديقا صغيرا في الدار, زارع فيها برشا ورود, وزارع فيها برشا نباتات, هكاكا نستمتع بيهم, من الحاجات اللي أنا نستمتع بيها, هوا إنه نزرع حاجات كيما هكاكا, وعندي برسا أنواع متوع ورود, نستمتع بريجة الخضار, نستتع بريحة الرد, نستتع بريحة الياسمين.